You see ley rat ley thing la make it rat can’t see it because when a when you put something on ley table here ley rat will want see ley end for it a will want open put a mouth inside to eat some la food where you put on la table la a ley can say rat neh can’t sleep in ley night you see ley cat cat can want eat in ley night whole day a can’t get tire whole day cat sleeping hunting looking for it a can even lay a hay down to say a will sleep because a want see the end you see ley dog dog will dog will na sleep you will na see dog sleeping because dog can be on guard a very smart you see ley ley squirrel when squirrel see human being squirrel very very smart a can’t sleep when squirrel see you a will runaway a will mo- soona a runaway a will come back again because sunni sun- you na put you put sunni down the a want see it you see ley opossum, opossum can’t sleep too whole day ley looking for it ley looking for it opossum can’t sleep opossum want see ley end whole day opossum will be in ley bush a be looking for a eating palm nut doing ley one doing ley one because a looking for a living la can make it ley animal you can see ley animal neh can’t sleep because la seh too ley want la own nor daily bread too.